ادري انو هاي المشكلة الي دتعاني من عدها اكو هواي ناس ديعانون من عدها بسبب ايي- تطور التكنولوجيا و زيادة استخدام الشاشات بالليل ايي- الي تضرر النوم، فاني راح اقترحلك انو انت تحاول انو تثبت نومك و ايضا استيقاضك في كل يوم و ايضا في اوقات العطل اي- و نهاية الأسبوع، اي- و ايضا تجنب ايي- شرب الكافيين بالمساء.